هغه خواړه چي د سترګو د دید لپاره ګټه کیی هغه په لاندی ډول دي اې لکه دماهي، غوښه، هګې، دویټامین سي لرونکي خواړه، ویټامین لرونکي خواړه، سبزیجات، اولیمو، مالټې، زردکې، اوځینې نورې مېوې